Idna kitendava kachincha indá ajun kindava iña'a ave nani kiticha kitendava ñiedeva'a ñatakamen ya'a yujen ya'á mi í ya'a ña nde ndenkita piku nun menke ihó idumenke ye'e menke kindeva'a mi iya'a tani ndebva tatakati chinina tu nrima mendó yuvichi na'a ya'a nachionia jun lo'o ti iña ke tin nguke chindena nava'a ndetaka meke iña'a ñee iñi yeñi jun ujun ujun kitindi lia ndivi kachen yee de gallina iin ndevaña jekuun iña'a ñinde depositarme denguña teaña ñanka kunda cuenta ngudu nduinde kitivave tuchenaya inindame taka me'e dikiyun.